Alaa, mi anndaano wonde e nokkuuji tew- keewɗi, ndiyam ine wula tawa wonaa nguleeki towki. Maa taw ko batte cuurki mun heewan, so cuurki mun heewii tan wulna ndiyam ɗam.